احسن حاجة تقدر توفر بيها الفلوس هي الجمعيات طول مالفللوس في ايدك انت مش هتقدر تمسك نفسك كل حاجة قدامك هتبقى عايز تشتريها انما الجمعية بتحافظلك عالفللوس وبتجبرك ان انت كل اول شهر محتاج تشيل مبلغ على جنب وبتلاقي بعد فترة معينة مبلغكامل كدا على بعضه بتعمل بيه اللي انت عاوزه فدي احسن طريقة تحاول توفر بيها الفلوس